كنجينى فرصة باش نسافر الفظاء نمتن إني نجرب أو مثلا منستقرش عاجلا نحب نمشي نشوف نرو الفظول بتاعى ونشوف فما هاديكا وشنو المختلف على الأرض ونجرب إحساس أنو ما فماش جاذبية وبعدها نروح أو باش نستقر خالص ونعيش حياتي كلها هاديكا بصراحة ما نحبش ازادا نحب نشوف هالسفر هذا ياخد برشا إذا كان ياخد برشا وقت أنا بصراحة نفدت نحب حاجة فيسع فيسع